Nullega tuo tauwe ko deqgaga penyesalanna lorasa sininna tauwe ko linowe engka maneng penyesalanna nappa pada tuo manengmoi naullemi kapang tulli massesseq kale lettuq matewi tapiq sininna penyesalan engka maneng hikmana tosabbaraq mani millau doang baraq sininna dosa-dosa ipigauq e deqna mencaji amalaq majaq lao ri akherattaq